Sport tikish qiziqarli ko‘rinishi mumkin, lekin moliyaviy xavf-xatarlarga ham olib keladi. Agar mas'uliyat bilan yondashilsa, bu o‘yin shakli bo‘lishi mumkin, lekin ehtiyotkorlik zarur, chunki bu giyohvandlikka aylanib ketishi ham mumkin.